Dolphine kaisa tui o tongnai mal mata rok bisingo belai sijak tei bujijak mal mata. Bo bebak mal mata tei borok rok bai gwdalwui tongnani sai manjak. Dolphines bongni bisingo kok slaina bagwui bongni bwkrang tei khorang khai o. Bongni sijakmung jwngjal ni nongkhormung kaisa kasia sinilaimung tei bagsa khe chamung no nuk khe sai mano. Dolphine rok chamung romnani bagwui chirigo tei chirwgma khorang no khwnai o se chamung rom lai o. Dolphine rok sak sak ni bisingo belai gwdalawui tonglai mano. Ahai khe tonglamaini bagwui dolphin no jotono hamjago.